Sahala amizao koa moa ñy tohiny ñy rehaky mañaraky toy e: -"Mandeha matetiky avao any rolahy nareo reto ;im-piry nareo mandeha aminy toera zao añy ?Misy antony manoka va ñ'antony mahatonga anareo mandeha aminy tanà mahazatsy anareo zao añy?